لو خيروني إني يكون عندي قدرة الاختفاء أو قدرة الطيران واحدة منهم بس، باختار قدرة الاختفاء، لأني باغي أشوف الناس كيف تتصرف؟ كيف تتكلم، وأنا ما موجود معهم؟ هم ما دارين إن أنا موجود لأني أنا أصلا مختفي، فباغي أعرف إيش إللي يستوي من وراي.